Asa tiako izen̈y, asa kôfa mivezivezy in̈y izen̈y tiako. Fôtony izen̈y izy koa izen̈y izy koa mivezivezy in̈y mba afaka mahita tan̈àna hafa izen̈y za. Afaka mba mizara mandraraha amy tan̈y hafa koa izen̈y. De avy eo amy izey izen̈y mba miasa koa izen̈y vatan̈a koa izen̈y anatin'izey.